Mi wiyan mo "giƴam, rawaandu an annii ɗoo. Tinnano ɗaa kam, ñaandu mayru e cellal mayru. Illa ɗoo faa mi warta. Mi nannga e junngo maaɗa." <hesitation> Tawee du <hesitation> mi ndaarani moomo ko ndu ñaama caggal an.